A hijo de dios jun nachina ndatu nun ndiute ndi'ó ne'í kada indal nani avión ngachinreda ion ujun ngoi ichí ye ujun ndio ninre nejen chinreda ngachi ndiun nunda ahiyon ngaime'e un pasajero, teni dita uu pincha ayayinia yani material ingua ndetu ndichi yo'o material especialidado ngu pincah chi nangachi ihó vee nichancehre te nakovaitiu nikanchi cuenta ku akuu chinidio name cuenta nguma'a ndialgo mekengo kuan inga chi nachinrio yuku esperto yike nivami avión, adadun dike kute hí yiko iña nutate achirnete ndidanji kunita chí iho endegue, hingununda nanda inda hay nayidi keno nidita niño tachí cuenta koo ña'a kachi yinda nuu akuka chi nuu nguakachi china'a ka'a material ngunuichi nangayichi algui yiirna.